औसे त हम सब किसियो खाइसि लेकिन सबसे महङग हमरा लगैए खसीके मास काहेकि खसीके मास नेपाल बहुत महगा बा । उ कहियो कहियो खाँ सकेला, यि सब दिन खाएके लागि बजेट नपुगेला ओही कारण से खसी हप्तके, महीनाके, दु महिनाके अन्तर मे एक चोटी खावेला । महगा होलाके कारण से नेपाली सब अफोर्ड नकरसकेला उहेसे कम खावेला ।